Sj me nyjnko bi ennya da pa a, adze a mebjyj ama no ma n'enyiwa agye nye dj, mebebisa no dza osii na m'ahyj no nkuran na ma ama catse ase dj biribiara osi no wc siantsir. Cno ekyir no, mowc sene fjfjjfj bi a cyj enyika ara yie na cyj serew papaapa. Mebeyi ma emi na cno nyinara yjahwj, Cno ekyir no, mowc serew tadwe na toli djdjjdjw bi a mebjka akyerj no ma caserew. Cno bjma n'enyi agye.